מענטשען מיינען אז פארקיופיינס שיסן <hesitation> שטעכעדיגע זאכן, אבער ס'איז נישט אמת <hesitation> פארקיופיינס האבן ווערן זייער שטעכעדיג און זיי שטעקן ארויס זייערע שטעכעס ווען זיי האבן מורא פון, אז מ'גייט זיי אויפעסן אדער ווען מ'קומט נאנט צו זיי און די שעטעכערס קומען אראפ זייער שנעל ווייל ס'שטעקט זיך אריין אין די חי' וואס ס'וויל זיי אויפעסן און ס'בלייט דארט.